Ɗiɗi ɗii kaa fuu miɗe heɗoo so miɗe yah, kaa jimi ɓuri. Sabi jimi, a tawan ɓeydante weltaare e dinnbude terɗe maa. <hesitation> Jimi jooni, <hesitation> kalteeji min ana heewi <hesitation> siiŋaaji mun jonka: jimi adiimeeji e jimi hannde ɗii.